زما د سندرو زده کړه ډېره خوښېږي. غواړم سندرې ویل مې زده وي، خو نه غواړم سندرغاړې شم. نڅا ډېره سخته ده. زه اصلا د نڅا وړتیا په ځان کې نه وینم. سندرې هم راته سختې دي خو هغه مې ډېرې خوښېږي. زه د ښو سندرغاړو سندرې اورم. نڅا ډېره انرژي ضایع کوي او هغه څوک چې وزن یې ډېر وي ورته غوره تمرین دی.